Karazagna fampakaram-bady tônga lafatry amin'gna na mariazy tônga lafatry amin'gna, amin'gny andro'gny mariazy io zagny tiako <hesitation> voalohagny ma lo araka gny fômbafômba ny lalahy ndraiky vadigny le ho ampakarigny tsy mifankahita ka tsy efa aleglizy de lalahy zegny tônga voalohagny aleglizy any efa pare miaraka amin'gna fianakaviagnazy avy eo tônga ankany ka tônga avy ankany ka viavy io de <hesitation> atao ny fankamasignagna aleglizyde avy aleglizy amin'zeo mande amin'gna trano fagnaovana fety na espasy de <hesitation> miaraka misakafo amin'gny fianakaviagna jiaby, fô tiako ka misy olo mpanafagna lanonagna animatera na artisty zegny mampisôma ndraiky magnome endriky fety, vita ny fisakafoanagna tiako zegny samy miaraka <hesitation> mitsangatsangana mitety tanagna ka le mpivady vao de zay ka avy eo misy ka fety magnaraka amin'gny andro aligny soire zegny vita eky soire igny zay vo tegna vita ny fety fampakaram-bady.